نختار المركبة على خاطر هكاكا يطلع عندي الحرية للتنقل و تبدا عندي اكثر مرونة معناها في انو نحب نعيش نجم نمشي ل اي بلاصة نستمتع بالمناظر الطبيعية نشوف البحر نشوف الجبولة نشوف السواحل نجم نشوف نحس بالاحساس متاع الاستقلالية معناها و نحس احساس اني عبد شجاع و مغامر و هداكا كل